Zavadehibe tokoa ny miala kely amin'ny teknôlô-ôjia ary manapaka ny fifandraisana amin'ny tontol nomerika. Satria amin'izao fotoana izao ny olona an, lasa samy olon'ny tenany avy. Ka amin'izay fotoana izay, mba afaka manana fotoana iarahana amin'ny hafa